المهم للاخرين هو العلاقات الانسانية زي الدعم الاجتماعي الكثيرون يقدرون الروابط القوية مع العائلة والاصدقاء ويوجد الصحة والرفاهية. الصحة الجسدية و النفسية، يعتبر الاهتمام بالصحة هو اهم شي، الامن، والاستقرار المعنى، والانتماء، والتقدير، والاحترام الفرص، والتعلم التحقيق الزاتي، والخلاصة من هنا ان يتنوع بشكل كبير ولكن التقدير دعم الصحة والامن هي عناصر اساسية.